Ny fomba hanalebiazan'ny teleskaopy ny zavatra lavitra de misy zavatra kitihana zay aminazy io de afaka atao zoom a le zavatra lavitra, satria ao anatin'izy io de misy lentille maromaro de iny a raha kitihana iny s- misy zavatra kitihana de lasa mihetsika iny lentille iny de lasa mi-zoomer an'le zavatra lavitra.